Kanre-kanreang' dih' samang re' pa'buntingang' atau apakah te' pajaga'ang jadi injo' nakke ku ngai'angi' e' apa isse injo' arengna e' battu' injo' ri' bittahe' ya injo' ri haju' injo' e' goreng-goreng, injo' goreng-gorenga ku ngai' nakke', kah samang rie' to canggoreng na, rie' to' mi daging-daging na sipolong si anu' do, maeng injo' e' e' daging nganu, e' daging capi, beh intu daginga samang di anu to'i do, di anu' to'i rampa-rampa' injo' uh nyamang to do' e' jangang anu'a e' injo' samang nga kua' tau'a nu' nasu-nasu apa e' pallu-pallu' nupassea injo' e'di pakalohe' injo' ladangna nai' na nganu' nai' nganu' maeng injo' e' samang-samang dumpi-dumpi'a e' rie' dumpi' eja' re' duhu'-duhu', beh iya intu' ruhu'-ruhu'a kah nu tanning do, nu nganu pole nu rapo' antama ri' babaya samang di kanre'i injo' nakke'anu ruhu'-ruhu' na tau batanga' macca' intu' bayu' ruhu'-ruhu' kemudian re' dikua' e' <hesitation> e' apa isse' arengna <hesitation> e' pada roko'-roko'a beh re' tu roko-roko'a nu nganua' nu' bettiheya' di hajuangi' intu' jamang todo Kemudian injo' samang re' pa anu rie' intu dumpi' anua' dumpi' piresa ri pa'buntingang bah intu' tanning iya, es buah lohe' ji intu' ya samang kanre-kanreang', kemudian re' todo intu' anu tawwa, nakua' e' apa isse' kanre', kanre' apa injo' re' arengna njo', samang re' pabuntingan' songkolo' songkolo' beh intu' tawwa astangang re ' to' coco' re' to' anre', jadi anuido dipaka' anumi injo' mange' e' maeng injo', maeng njo' dumpi' dumpi'-dumpi' bulu'a a intu' ya pasi-pasi' lohe hambang'